فقدان سمعي خاطر فقدان بصري ياسر حاجه مؤلمه بالنسيه الي <hesitation> كما تسمعش دونك تنجم انتي تعبر شنو حاب يجيك او مام طن تشوف الدنيا و الكل باغ كونخ كماعادش تشوف الدنيا معادش تشوف فالحياه معادش تشوف فالالوان <hesitation> ياسر حاجه خايبه و ياسر تاثر عليا معناها بصفه غريبه نصور باغ كونخ فقدان السمع هو تنجم توصل تنجم تعيش لباس حمدالله